<hesitation> أكيد <hesitation> أريد استكشاف الفضاء على استكشاف المحيط، <hesitation> لان المحيط محدود، و يأتي يوم ما <hesitation> سيكتشف العلم <hesitation> كل شيء. لكن استكشاف الفضاء، شيء غريب و رهيب و <hesitation> سحري، فالفضاء كبير جدا و ليس له اي نهاية، و هناك ربما <hesitation> أشياء لا يمكن للعقل ان يتصورها بين المجرات و بين الكواكب و بين <hesitation> النجوم. و بالتالي <hesitation> استكشاف الفضاء هو <hesitation> شيء عظيم. و ما تم اكتشافه لحد الآن يعتبر قطرة فقط من الماء في محيط كبير جدا، <hesitation> و بالتالي أفضل استكشاف الفضاء عن اكش-اسكتشاف المحيط الذي يعتبر صغيرا جدا مقارنة مع الفضاء.